Au sanga la'o de au fe au busanga lo au nanong a au afadan ae au titip au busanga nai o de ha te ia au Sanga la'o ia nanti au fali sone besak a au hoi afalik au busanga neme o.